<noise> Ndre mbô tsy fotoan gny ririny da fa manango i. Manango maro! Da lafa tonga amin'izay fotoan'gny ririny io; fa tsy manao koa i satria <noise> fa mana gny haniny amin'ny lavabe.